في يوم كان في عواصف كتيرة أوي وفي سفينة جت على الشاطئ وفضلت كده لحد ما الناس صحيت الصبح الحي وصحيو لقو السفينة دي كات ع الشاطئ ، طلعو ع السفينة دي يشوفو فيها ناس لو في ناس ينقذوهم أو كده ملقوش أي واحد مفيش أي انسان بس نزلو بقو المخازن تحت لقو بضاعة البضاعة دي ممكن توصل لدولارات الدولارات فخدوها الحي و <hesitation> وزعوها على نفسهم ووقتها بقو أغنياء